ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் இறைச்சியை நான் சாப்பிடலாமா வேண்டாமா என்பது அதன் பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்து மதிப்பு, சுவை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. நான் சாப்பிடாததால், எனக்கு தனிப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் இல்லை, ஆனால் யாராவது சாப்பிட அல்லது அதைத் தவிர்ப்பதற்கான சாத்தியமான காரணங்களை என்னால் கோடிட்டுக் காட்ட முடியும்: ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட இறைச்சியை சாப்பிடுவதற்கான காரணங்கள்: சுற்றுச்சூழல் நன்மைகள்: ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் இறைச்சி நிலம் மற்றும் நீர் போன்ற குறைவான வளங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் பாரம்பரிய கால்நடை வளர்ப்புடன் ஒப்பிடும்போது குறைவான பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தை உருவாக்குகிறது. விலங்கு நலன்: இது விலங்குகள் படுகொலைக்கான தேவையை நீக்குகிறது, விலங்கு உரிமைகள் பற்றிய நெறிமுறைக் கவலைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது.